oyi ro oma dɛ mu aba nicoza zun o a lea tui a lea tui a bira lomi wa'a tua nɛ ma han tua wa we cɛ bɛ bua benɛ debenu dana ro bɛ bua han tua so hɛtian han boni ho cunui mɛ mi cɛ han tua so han tua so bɛ a benɛ se be bɛ lara han tua so na abe an tua nɛ debenu dana bewo mana han ɲusin sunu wo bini wa'a ho dimiyan abira apo han tua so tomu a bebian kwa ɓe mi tɛ han tua so na awa yi a mu dana mɛ na han tua so yɛrɛ bɛ tawɛ a han wa'a ho dimiyan